A' semana manij intenej k'oja'anen utz'ajten este se'en utatej chokwil utz'ajten ke'el, entonces inten ya mero inka'aj ti kimil inten inpaal ukäxtaj utz'ajten tz'ak utz'ajten inluk'aj b'ay orita inluk'aj kape pastilla inluk'aj cada cua ocho horas, intenej ya ma'lo'en manij k'as in- inpol in tulakal inten b'aje'laj ma'lo' yan ma'lo'en tulakal pero intenej k'oja'an utz'aj ti tz'eek inten también ulaak' eto pa'anej yanen inwich ma' patal incha'an, porque inwich ya ma'ki' <hesitation> ya ma'ki' ya'lajten a' medico que mi inwich ya ma' ma'lo'.